انصحك بانك تبدأ ب حاجات بسيطة زي انك مثلا تتمرن في اليوم عشر دقايق بحيث ان انت تخلق اصلا عادة للتمرين ان انت تكون متعود ان كل يوم انت عندك تمرين حتى لو عشر دقايق بس وكمان تشوف واحد صاحبك بيلعب نفس الرياضة اللي انت بتلعبها وتلعبو انتو الاتنين مع بعض علشان تشجعو بعض ويكون في حماس زيادة منكو انتو الاتنين